Ani ùye ɛnɛ́ maa, ówó lɔ plém bùfínɛà. <hesitation> Ajafa mì kɔà màa ké à nàá fía ɔku màa ú nòó sò nùɖà, u naa sò nùɖà sò ámi fò kùnyo mám ún ú má nì bàní ínɛ̀ ú nàá bàni ínɛ lɔ ú nàá yilayá, ínɛ lɔ nèyìlayá lèe maa à nàáa go zè ànàáa ya, à nà zá ya ɖɛ́ɛ ò nàá nu ikle wèe lèe ajafa kɔ̀ɔ ùye gbàa n ákaná ka úni ínɛ lɔ màa úni bàni awu maa, ú náa zì a. ɖɔ̀ɖɔ̀ nyo nélèe màa ke kàyi ànùnùùúu so ú ná ye, kàɖi uláàá do ù nàáye ún ú nà ni, ún ká ù ɖi ní ìkú nyà màa ú ne ŋè, úni kà ya iku màawu à nà nɔ ni ajafa àá kpàkplà ùye nàá bu wu ínɛ̀ blù ùŋoni ún ɖini ínɛ̀ màawu ɛɖí nàa kplià nàa kplià, ù ná go ù ɖà mà màawu lɔ ú nà kɛ̀so ɔku aba ú náa go màawu lɔ ú ná goso ífati. Úni kàyi úwuni màa zì nyo, úni gegle ɖi ùye lɔ úni ìí ŋɔ, tu kɔni ijɔbi né gegle kɔ bìà káèe maa ani úni ɛnɛ́ úni ɛnɛ́ nú ùɖa nèe nyi ani iku màa yìlɛ̀, <hesitation> iku yìlɛ̀ le, núùɖà lɔ nèe yi ani bɔ̀sì nè nyi iku màa yìlɛ̀ úni úni gegle kà ɔ ùŋoni ká àáfe yèà, à náa zìzì so uguɖi kasa à náa nye egùà. Úni una mi ha iku maa kplàkplà blù ulá fãa, igbɔké úni nyi awu, ùnà mi na ilíbi ùnà mi na ilíbi ká. Úni kíni ká nì núùɖi màa uni go ɖáà lɔ awu úni ká no go kása úne ŋè ku. Kàɖi à ɖa yá iku mawu plém, ànànɔ́ni óò, óònùŋòɖèé ùú kpa, ùú nyɛ lɔ̀ kpakplà ílɔ̀. Imɛ̀ ùye na zá mi wu ínɛ̀, ú nà fí ití ú nàá nì na ikúnyà màa ú nàáa ŋè. kèlɔ plém kà ɖa yá ɖɛ́ɛ ànà nɔ́ni Ajafa àákpàklà. úni ùye lɔ kile nyò maa ùú nyi mɛ́mgbɛ́ɛ, ijobi wúsìwú si kàa ù nyo ínɛ̀ lèe kàɖi a nà ɖɔ̀ bàni, kàɖi ùú dò polo ùklà lɔfi nɔ́lɔ kàɖi ù senewɛ, èdreèdreni nàa noɔwɔ míá, úni súù, ówó mòole be ve ni kó ní ùye nìna ínɛ lèe kàká lí kàɖi ànàá fíà ìgbè màa únáa go so ùklà lɔwɛ kaɖi ù senewɛ, éwu nà zá fɛwɛ.